ओरेन्ज् कलर् एव नरेन्ग् फोम्लनि कलर् को सनिनि तन् एब हन्ल् सनिनि कलर् अर्रे नरेन् कोम्लनि कलर्। एको नर्निअ निपो रोन्घे सम्मे त्विये। ओरेन्ज् कलर दिनरिलि अन्ग्नि लिफे ओ वरै उस्पेरुन मनिअ अमे। ओरेन्ज् कलर् कुर् बन्द्रेगन अर् ओरेन्ज् कलजिन् अन्न रेलेक्सिन्गेय बर। रथै अनु ओरेन्ज् कलर् को स्लिघ्त्ल्य् सन्जेन् रेलतेद् अर्रे कोम्ललि रेलतेद् नेन्।